Sj merenya akwanya akc beebiara a mepj seseiara, nkyj cman a mobckc mu nye 'South Africa'. South Africa wc ebibir mu ha ara mbom akjyj dj ebibir mu aborckyir. Siantsir a mereka djm nye dj, m'atsetse dj hc yj fjw ara yie na no mu adan na mbrj woesi esisi hcn bea wcdze bc bccl tsitsir ntsi na cbjma mobckc hc.